Fiur a ie la röza, a ie ël tülipan, a ie la margherita, a ie i fiur di persi, i fiur di pum, a ie le calendule, a ie i crizantemi, a ie l'iris, i fiur bo gelsomin, a ie